tawe no wuro nokkurdu duɓol hite e don wala, hite an nasara wala. A yi mi ɗawayi wurngo kuwana hite an nasara ko bur I ma dubol. Dama minon kam min annda de hite am nasara <noise> zamanu waddani min ɗum, mi hawta leɗɗe am domirɗe yimbe am niyi che am latiron, latanoan njaigol. jemma to jertina waɗi jatirai <noise> to haaju jungunde wari mi gonlirde wari leɗɗe. <noise> mi ɗofure waɗi kurannoye en,